Ah, raha za zany no nipody taloha tany zany zaka nova- zaka novako zany za zany tokony nanomboka tany za de fa <hesitation> ty nanararaotra be zany nanararaotra nandendeha am'zaka jiaby tiako reny hakeo tsisy raha niasako loha zany de karakaha zany raha mba tiako zany kaofa hoe nety napody aby fotoana jiaby. <noise>